Ilo ihnam: ihnam di re kem ghan reegborion ghan ibam ihnaan edini di odighi ehnan ikem enam ikem ipe pho ibam ihiam mo ipe pho eeniin ehnam edini do oghol mo eghe reke redha angu ooreeny bin ke dagh angu oroony epeleeny edighi ni ken ehnam ikem. Edi oghol mi anam ahle adigku ni ken ehnam ikem edi odighi odini ologhi anuum odini angu ahde okol nyah mo oroogh ihna ra zeh ni oye ken ku omugha loor bin odi ka dighi, ni iyaar ku abaram ikem iphen okpiri obam oki pho then oh mon ihnam edini di odighi igbogh ihnam edipho ariitin ehnam ikem edini di i/kar imoogh elem but esi eghiil nyepe okol mo ezoogh u/ighi ni ikem otiir pho ahghi enaam di odi obile ni razeeghi ihnon ihnam ehnam mi odi ka tue ni porogh bin asiph bin akiigh. Ku rakem ghan ken angu oreeny ka kiiu ni iduon bin asiiny bin abile akii anoor eh idighim ehnam ikem inim odogolo ihnam idipho ophoro po re/kem ghan amuzi ra/kem ghan iphen pho biga ihnam di r/ekem ghan aloor pho abuli ehnoor eghi orele emiigha loor i/fu ikem but buan ni aghot bo sien pho idighi ihnam di rekem ghan ibam mo r'igbogh pho ku mi na ama bio areghereke r'abua arinamade buen ibam ihnam di rekem ghan abuo ariitiir abuen ihnam di rekem di edi epe igbogolo phe ehnon egbogh ehnam edini di re/kem ghan ereele odi r'oghiiriany odi bin akpar nyodi okol mo ooma edi ku egbogh ehnam r/kem ghan iphen rekem ghan bo ni maghaaph idiph otiir ridipho ezoogh.